ŋutu i kule piritön moka ko junya ko gboŋ naŋ kó nyanyar sida i wasaka 'bong ko 'bu'bulö wökön kaŋó wä kata ni ko kuwä i dikitan liŋ bögolań jujukö porogo ririya kadi 'bo'boria

lalaju na soron perok liŋ ko sobun na tikindu soronyön kayaŋ bgoŋ a nake ama ko soron a jo jore a nene nagon a na luduk a nye na 'bokani

koju na nan 'bakan ŋo puet 'ban wo ŋutu si'da i kadijik ti kudit lakin ti nade nan kenda na 'n ke petakinda ŋo nagon 'n to'durji mede bgeti 'duko kadijik ti jingi nyena ŋarakinda nan

ŋo na kpeja di piöŋ 'ban konuk mugun na a warogu na 'böriköt net a ko kpekpeja na mugun net i pirit ma geleŋ

do weweja' tögu na 'barik yi diŋit na yöyöŋesi' ko kulyet lo ŋun i pirit na geleŋ anyen togo'yu do

sukuluwö ti jur ko petesi' ti kenda ko to'durundö ko ŋojik ko ŋutuu lo bubulö 'doladdu na ŋutuu kulo yi jur ni yi kikolin lo'but

ajuk ŋutuu kulo tiyana woji na kaŋ gboke ni na ko kulo yujiŋgö kiko' lo i wöröni ni

wörö i jibitaliya na kodo ti bge'de daŋin musala temba i yapa kode i kiŋa daŋin mukanat

um 'yudu liserit kuwe yi yobu yu

nan 'de'ya gurusu yi korokoro kode' na torja ko boŋgo a nan tindi' yi mukök

nan meda di kenda na jujukin tetenda na bgwoke liyaŋ lo i perok ti ŋerot kogwoŋ ko ŋutu kulo liŋ aje kenda ŋutu kulo liŋ si'dani ko taliŋ momorotu gbe 'bayin bgwoke lo 'du'durjo kogwon ŋutu kulo 'dukon 'dukö nagon a na'but ŋutu kulo si'dani ko toyiŋakin ko 'börik

kenda na a 'busan na nanyit na tindu ko ŋutu kaŋ a kenda ŋerot yu koko kulo bgoŋ ko meyesi ti ŋerot na'but a ko denda na gulu

kita nagon mede niyaŋ na a kon i media ni na a jujuja na ŋutulu kulo yi wulundö na kenda na a togeleŋ asan ko 'bulit na 'bijo parik

kikolin lo doladú ŋojik kuwe i metesi' i denda na kenda kulo jore togeleŋ na ko kulo gböröki' bukan mede nagoŋ ko keken

ŋo na kikinda ŋojik kaaŋ jore gboŋ tina ŋoji lo jojore a 'buwön kita ama denda si'da a tikinda ko kulo nyöbulö pujö ŋo na mimiinikin kune

diŋit nene nagon nan a jore ko lyöŋön duma na a diŋit naŋ gboŋ ko kiŋaji mukanat walayi yi ŋo na jonda yi na lyöŋön na un gböröki bongo na sukukuru

ai kobgon kenda na tikinda ŋutu kulo i si'da i pirit nageleŋ a peti ŋo nagon se konda nyena

kayuŋölök kuwe ŋarakinda nan i tu i kenda i koko logon ko ŋarakinda nan i roba na gurusu ti sukulu kune

kenda na ŋojik nawate a tindu gaerresi' jore kaŋ yi gboke taban ŋojik nawate kune a poonda a kakitak yi piritön ti kelan a ko yi jur yi medda na kulya ti jur

ŋutu' luwalet lo ko toyiŋga lure' lepeŋ konda kune' kitajin nagoŋ tegil gboŋge wöwöki kode' ko kita kita logoŋ tegil

tinda na kukuwesi' a ko rijö na könisi anyen weweja' togö na ŋutu i kenda

walayi yi' 'bakan na kimaŋ lo waya kaaŋ gboke ni

ŋutu luwalet ko i saret suluja i kiŋajin puök wot budok a yiti ŋerot se logon bubulö

n ti 'yö'yölöddu na maratika kulo nan 'dok weweja denda loŋ n a denda kulo ko loŋ n deden kulo

ko ŋutu kulo möju piyoŋ nagon wasaka köti ko yesu kinyotot logon a wasaka köti ko ŋutu kulo si'da i bgoke logon a wasaka a tindi ŋutu kulo i moka na ret lo kolera

ye nan 'deya gurusu kuwe kune i bank

tiyanana ŋojik na wate kune a tiki' yi pujö na diŋit na kenda ko ŋojik̵ luwalyan yi pirit nageleŋ ko jojo

to'durä na kendá na i kaŋ i mede ni a gboŋ ko yälä i koko logoŋ ŋutú ti mede sidaki kak a galundi parata na todinänikin ŋojik

nan tutu yi tema na mugun nio yi diŋit naŋ ko mugun nio a mijö

simu na nan tokitaju i diŋit nagon nan mimindi jambu ko ŋutuu

pikö na taba a ko si'da yi pirit lo lilik parik lo nye lo tinda ŋutu' yi moka na ret lo yola' 'boŋ yi lo ret bubuö rereŋo ko köyu na pikö na taba a ko mata na lemun lo twör ko taŋgawji

jur lo a bgoŋ ko petesi nagon ko 'du 'dugo piritön kenesi jore ama nyen ŋwajik bubulö tu i kenda

yoŋesi' nagon ŋojik nawate pupu kode' ŋutu' nawate pupu kune a ŋo' gbeŋgeti ta tiki di ti ta gbe'deŋ mede 'ben ta tu sukulu ta ti' kitajin ti ta kondi' se kode' kitajin ti mu'diŋ kode' ti mede kine a yöŋesi' nagoŋ ŋojik nawate pujö se kune

kenda na a to'dur ggwiliŋet liö lo a lo'but i kikölin jore togeleŋ na walai 'n dende jambu na kutuk lo mundu lo tomurek na 'n puji pujo kita wa

kenda na a tikinda ŋutú kaŋ ti mede kulo i momorani na kitajin kadekade käti jojo tägu na kitajin ti jur kode ti gboke lo käti a tinda gboke lo a je 'dukä gboke lo gbe a lo'but ŋutú kulo si'dani ko taliŋ ŋojik liŋ i ti sukulu

ka'dolak ti keriyat a bulö todindö na ŋutuu midijik yi ketijin kikolin ti kerijin ko koko gboŋ ada kade yi kule' ŋo'

kenda na a ŋarakin mede niaŋ na yi kikolin jore yi kita na 'dolet kaŋ gboke ni tiyana yi bge ko ka'dolak jore kaŋ gboke 'boŋ poonda ƙaŋ mede ni

ko ŋojik i lukata na mede a moka ko deyiye mogunya kasi sa'yu pape ama mogu'ya kase suluja puri

nan wewej 'de'ya na gurut kuwe i baŋ i benge kobgoŋ i na a pirit naŋ nan a yinikin di gurut kuwe kune gagayi a na'but

kenda na mede niyo' na a liwaki' yi jonda na gayeret kogbon nan bulöne bulö liwaki geleŋ komugun niyo' yi tunyöju na mede niyo kode' yi tokenda na ŋojik kwe

mede niyaŋ na a pujö 'bulit yi kikolin jore yi sululuwöt nagon suluwa ko tökö ko ŋutu ti jur togeleŋ na ŋutu jore kaŋ mede ni a pujö kenda nan 'bak roba gurut yi sukulu ni 'boŋ a tutuŋödu 'burak

ŋutuu a rukoki' yi lalaju na könisi daŋin musala ko sobun i lor yi tengu na reto

e nan 'de'ya gurusu kuwe' kune yi beŋ

um do joŋga ripot yi ŋutu' lo medda gboke anyen medda kulya ti ilo ŋutu' lo gnoŋ ko ret lo yola' ko lepeŋ konda adinyo

ŋutu na bgoŋ ko rima na jore kune bgoŋ ko weweli kase i mugun ama mugun na bgoŋ totpirjö ŋutu i mugun parik ama kpake na rima na i nu diŋit a kiyadu ki parik

kita na ŋarakinda ŋutu pujö na koŋön duma ama nagon tikindi' do gboŋ ko riŋit duma na lilija na kulyajini jore

mede na jujukin yesu na kinyotot logon a dera 'bura ko köti ti kinyotot lo ti muköni mukö 'bura en kule ŋo ko 'don katani

yi watiya kune a ko mamajin naŋ ko ŋotejin kaŋ kune koo kune 'bujö yöyöŋesi' loŋ gboŋgeti do a kukä kuket 'ban ko lalet let lo ni do puji do gbugbutö do a ŋaraki' a do de gbe ini naŋ do a weja ŋarakinda na mede

wu'yö na ka'dolak kona ko ta ajo wulundö ŋutu' nasu ta soju könisi kasu ki ko ŋutu' logon ta nyanyar lo

ŋarju na ŋo gboso leleŋesi kune tikinda ŋutu reju reto logbon a logo kega parik ret lo sok geleŋ

lepeŋ lo lo'but asan lepeŋ lo di wulek a jonga diŋit gbege kulekulo

jujuwesi nagon nan bubulö tikinda na kayuŋönit logon ŋiro lonyit a nyu morakinda i teŋ na ka'durök naŋ di ti lepeŋ kwakwasaki ŋiro loyit lo go 'boŋ ti lepeŋ jambini jambi ŋiro loyit lo

ee ŋutuu kaaŋ ti gboke si'da i pirit na geleŋ woo sida a lo'but ko kule' ŋutuu yi pirit na geleŋ koo ŋarju ko nye nu kulya na 'but liŋ i pirit na geleng

gboŋ 'bakan na kita na a 'bo' ŋutuu kaaŋ yi gboke ni na yi kikolin lorok 'boŋ jore parik togeleŋ na ŋutuu jore 'bakan na gurut kaaŋ gnoke ni naŋ koo ŋarakindi 'börik a se gbörundi' ködö ŋo' looŋ lo'yi'yik lo'yilo'yik

ti nan wejale weja' yesu na lokore a ko kilo ludööki' ma ŋaŋarakinda mugun niyo' na yi gboŋ na'bit

ko ŋutu' yi bgoke ni gwon ko kwesi ti ret lo yola ti yilo ŋutu' tiyini kadi nayit keleng s ko toro'bo long lepeng nyenyesiri ti gwe ti lepeng geleng 'bong ti lepeng lo wakini lemun lotuör a ko tagawuzi

dot do tinda i teŋ na ŋutu logo a ke' wora teŋ na kadurak

ŋutu kayaŋ jore bubulö moka na ret lo taypot i kikölin logon kega parik moju na pioŋ nagon a ko miyö pape se lo tikindu ŋutu i moka na tayipot

diŋit nagoŋ ŋutu a jore' ko löŋön na a diŋit nagoŋ do a yiŋgs kulya kulyjini' na'but kega parik ko do a puwö ko kulya nagoŋ ŋiro lo ajo tutuŋgö jakinda ŋutu lyöŋön a duma'

nŋut lo möka ko junya kulo kogwon lepeŋat wörö ko 'dapan kana 'bak kamukako köti piritön magon lepeŋat si'da kata ni ko wörö katani kune a wasaka ama lepeŋat jujukin wökön kaŋö i kine ŋo ko lepeŋat kukun 'börik 'bura ko pirit na bgwon a nake wo lepeŋat kö wörö ko kamuka

kenda na kaŋ i gboke ni a ŋarakinda ŋojik lo'di'dik ko ŋutuu lo wora liŋ i kökö gbeti ŋutuu logon a kenda kulo a gboŋ a kpiyet i ŋojik lo'di'dik liŋ

'ndenda ko tu yi jibitalia yu yi tema

'döti' nagoŋ nan nyanyar parik na yi a 'doti' na dera ko köyimö nagoŋ yuyurö tamam parik nye na nan nyanyar nan nyenyesu ko pusök

ŋo' nagon na nyanyar kenda parik na a bibilia a ko pupurja na ŋun i diŋitan liŋ

'deti loŋ 'n nyanyar parik lo a sukuri

a kälaki na ŋojik na wate i kenda na a lewuda i gboke ni i kiko logoŋ ŋojik na wate kune tiyana sondisondu ŋojin kase i sukulu lepeŋat kitanikita i opisyat na 'bijokok nagoŋ lepeŋ a momorani momorani gurusu käti lepeŋat todurji todurjö midijin kase

kenda na ŋarakinda jur lo yi kikolin logoŋ ko do a tokenda ŋiro ama i lo ŋiro a ti konda na kita na to'dura na jur

ŋutuu nawate ko ŋojik nawate pupuwö i diŋita liŋ ko yeyesi' gboso mömörötu 'bitö na ŋojik nawate ko liyan kase kode' tikinda koko kitajin naŋ dudumalak parik

um denda ko tu i jibitali yi tema